والله ما أفظل لا هذا ولا ذاك مايعجبني كل حال بمحله أبد أبد مايعجبني هذي الشغلة ولا أني كون مع عدوي ليش ماتقولون مثلا مع صديقي الصدوق ليش عدوي اللدود حطوني علي جزيرة لحالي مع صديقي الصدوق والله نستأنس ونسولف.